Gomma ni to mi laato doggoowo sanne-sanne, gomma mi laato gimowo annanado, latiɗo lalagal leydi ndi fu wala to annana ɗun. <noise> E nder gime meda a yima ko ngiɗɗa, a monta mo njiɗɗa a wallando ne ngiɗɗa.